Ka zo na tu in kalua du du nge in mania in nei ka du ang tia ni a. Tuta ka tan na tu tu mi jong songan tsan ka renga tuta yang tsoan mania in nei nge hi a tsa a ne. Tsan tu mania in nei ka tu kan du ang te kan kan om te do na. Kan til du te kan fa te do na. Kan du angin kan tsey te do nbok a ne. Tuta tsa kan <hesitation> tsey ta na te kan i midangin anon soy boi te do na wa. Tsa tsu kan in ka anin mia wa. Tsoan in kan du a do nero kha tsoan khatin te khan boisa pek a ngai do na. Tui man te pek a ngai do na. Karen man te kha pek a ngai tsar tsar do na. Tuta kan nga i tua tsoan kan hek ton e me ma. Kan til ei na tur zong zong nen. Kum te a tse na tsoan ala om lau te a zung ta tsu lai tsop te kan ngai do na. Tso vang tsa mania in nei. Tso ap ma a tsa nga boisa lau in koloka. Mania in nei seam te kha tsu. Tsoan mun tsa <hesitation> nga kan om do na ni tsoan in luat te lau ngai ngei do na. Tuta nga boi tsoan a tsom te ang per te ha kan zong tura ni a. A hek zong lau ang a tse tura ni.